म्हाका समज कोणाचें वाटेक खाय पाकिट मेवळा जाल्या मी पैली तेंची आयडी असा तीतूं जाल्या बगतलाय किद्याक तर आयड मळात जाल्या त्या मांसाक सोडुंग सोप जातला। समज मेवळी जाल्या बेस्ट बरा जातला नाल्या आनीं किदे मेवता जाल्या बगतलाय आनीं कैत नाहीं मळेना जाल्या मी वारान ता पोलिसे स्टेशनार दीतलाय आनीं मागे पोलिस त्या पाकिटवळ्याक सोडुंग काडतले।